Sezgi qaror qabul qilishda muhim ro'l o'ynashi mumkin. U ko'pincha ong osti tajribalarimiz va bilimlarimizga asoslanadi. Lekin faqat sezgiga tayanib qolmasdan mantiqiy fikrlashimiz va ma'lumotlarni ham hisobga olishimiz kerak.